Okutja otjina otjinahepero okurihonga ohunga nomundu ngunda auha kupaomundu ngo etjetja ongaro yomundu ngo, nu ongaro yomundu urihonga tjipakapita oruveze katjina tjimorihongoo kono hakaene kweno mundu ndinondi otja motjiwa ongaro yomundu ngo mena rokutja muso kukaenda ovina peke peke pamwe nu tjimwakaenda ovina peke peke pamwe handje morihongo mundu ngwi kutja mbwae omundu ngwi tjahandja omundu ngekaavi tjeno ndjoroka omundu ngekaavii tjeni mwihamwatima omundu ngekaavii handje werihongo ongaro yomundu ngwi mara otjina tjitu tjita ete twahakaene kuno mundu omundu mwakaa zombura mbari poo ndatu pamwe maku mamuvanga okukupwa ii ovandu avetja ok ovanene avemuraere mbwae ovanatje amukaenda movinaa orukupo otjina otjinenee katjina omundu tjetupukiramo uriri pooyee omundu ngwi umwii pii mwahakaena pii motjiwa omuhoko womundu ngwi poo mehee omundu ngazapi uriri andarire mbwae omundu katuna kutjiwa kutja andae wazapi watjitavii kona kutjiwa ovina mbi avihe mbi kwarora okuyenda andae koyo mundu ngo. Andae ngwi nyoko muni kena kutjiwa kutja ovandu mbo ovandu vaye poo vandu mbazapi poo ovandu mbasanapi andarire kavena kutjiwa aa ohakahana oo mbwae mevanga okukupwa poo mevanga okukupaa tjoro tjoroo movanga okuhita mumbio vina mbio ohiti okuzambo tjimwazu ombura imwe pozombura mbari mwahiti mwakupasana omundu ngwi tjahandja unomazenge omavi opuveri ovandu mbeno mazenge omavi nao tjimuna ami owami omu mu ami hivanga okuurirwa uriri movina avihe pokati kovina avihe hivanga omundu okundjiurira tjimbazunda otjina etjevanga omundu kutja aaa mbwae undjizuva imba puwatjiti nai onavi poo tjina tjiwatjiti tjendji hamisa omutima kutja ami mbiyenene kutja ok mundu wandje peri nawa hina kuyarukapo rukwao otjina tjo metuunu ongaro yandje poo meritunu mekaenda omuhingo warwe posia nambano ove tjiwasekama omundu ngwi unoo unomazenge omavi wauru poo noho okuzambo oo omundu ukutona wautu okukutona wautu okutja Mbwaee johna tjiri tjitwari pamwe uriri mbwae wari omundu omuwa pomautiro tjari makondjisa okundjiwondaa yari omunduomuwa omundu aatukakara pamwe nawaa aakoho vitjumaa atjitivi mara nai tjazire koviungura uriri omundu ngaa handja kona kutjiwa kutja wahandjapi poo watjitwa iye kutja mahandje poo vikwae mbimavikaenda mouye momwinyowe kona kutjiwa otjina tji kaa posia utjikara wakara johna nambano omundu uhandja tjahandja ukutona nambano utona ovandu wautu okutonwa wautu okutjitwavi wautu okutja tjii mbwae ovina mbi ovikwae mbi poo wakaa kuno mundu katiti ongaroye koyii wakaa kunaye katiti uriri kamwarora okuu hina kutja karee pamwe kako hina kutja ovandu ngaveute okukara pamwe nokuhina kukupasana aa mara omundu andae koyarora okukaraa eyuva embomba kuno mundu ngo kana ngwi upepa omangeha tjikonganda ngurova aihe upepa omangeha ove kovanga omundu ngupepa omangeha oo okutja autu okutara kove nu mena kutja omundu mekuvanga toho mehee omundu tjimokondjisa okuwonda omundu mehee Moungura ovina omundu mbia suveraa noho owete ovandu moundu wetu tuvanga okuraisira ongaro ndjo mbwa aruhe tjiwahakaene kuno mundu kono utu okuhakaena kuno mundu otja aa what otjavii mbwae ami aami omundu omuvii ngumbasanapi mbitona ovanduu poo iye omundu kanautu nao kako mara novina ovembiwasuvera uriri kutjavii mbwae ponamba nai eta tutjitee mama mama tutjitivi hapo aa mbwae oo omundu wovandu wasuvera ovanduu ovina avihe ukoha utjitavii iyaa oongaro omundu ndjimekuraisire mena rokutja kamukara pamwe tjiwaruka ponambo omundu ii omundu utara kutja ungurisa omangeha nambano mayekukara pamwe murara pamwe amupenduka pamwe eye omundu ngwi mokati koutuku manga oku makondjisa okukapepa omangeha tjakapepa omangeha tjakotoka ponambo ove omangeha mweenuka uriri poo wekerikoha mokati koutuku outu okupura kutja mbwae tate wakatjikwatjike pekaendae hapo tjimokerikoha mokati koutuku aa mbari ameto upyu nooye noye akondjisa okutara kutara eyuva rimwe eyuva rimwe ndimokamuna kutja kana ngwi upepa omangeha tjiwakamuna kutja Mbwae omundu ngwi ngumbakupa upepa omangeha ami owami omukaendu omukriste moukriste wandje hine kara puno mundu ngupepa omangeha omundu tjepepa omangeha mapeya ouruviwe aukatanauka autu okungura ovina mbihasere nu, mana mena rokutja mwakara pamwe oruveze orutiti kamuyene kamuyaenena okutjiwasana okutjiwasana okutjiwa ongaro ongaro yomundu ohaenene okutjiwa kutja mbwae tjiri kana ngwi upepa omangeha poo utjitavi mena rokutja nu moenene okukara okara uriri oraisire ongarondjo ongaro mbwa mara ongaro mbwa nu koenene okukara kuno mundu waraisiro ngaro mbwa ozombura ndatu poo ine pondano kuzambo okatjituka ozombura tjizakarira hamboumwe poo hambombari ponamba uriri maikuraizire uriri kamanga uriri kutja mbwae omundu ngo wasuvera oviposa poo oviposa omundu ma makondjisa oona kutja mbwae oviposa aa kena kuposa kwena ovee kamundu ngwasuvera oviposa mara tjimwakara pamwe orure uriri tjimwakara pamwe orure uriri mwakaa ozombura ozengi peke peke mokakaa kutja haaa kana peya uriri ongaro yomundu maiya aiyekupita omunu kutja mbwae Imba mutu pumbaraerwe kutja aa hisere okutjita nai ka ka katjivikaenda mouyembwi ovina kavisere okukaenda nai opumokamuna okatja tjiri andaku mberihonga ongaro yomundu ngwi poo tjitwatara ovina vyarwe nandae tjitwa ii ngatutare kutja ovikwae mbihana otukupo tjinene omundu wakavaka waii kutja omurumendu poo mukaendu wakavaka parwe tjakavaka ovina mbio vii vihana ovandu oviposa vihana ovandu otjimariva tjihana ovandu tjiwatara otjimariva uriri nu otjimariva otjina tjitjihana ovandu nomasa mena rokutja ovandu kavehungire ohunga notjimariva kutja otjimariva tjatjitivi poo tjaipi poo matjiso kutjitae omundu ngwi porumwe omukaendu uno mutjise wokuranda wasuvera okuranda uriri aranda ovina peke peke mehee ovina uriri uu ove otjimariva ove motja mbwae omwano omundu mbweungurisa ungurisa otjimariva tjimunaa omwatje omutiti maso kukaranda ovina moo Vyovanatje wakaranda ovina wakaranda ovikuria poo watjitivi ovimariva nandae mbiari amaviso kusuta omeva norutjeno watoora wakaranda ovina vyo vanatje ovimariva vyorutjeno vya vya karira ovititi omurumendu tjimoseka omurumendu tjimosekama ponambo mavaza kutja mbwae omukaendu ngwi kako uriri mbwae omukaendu wae ngetjita ovina mbiasanango wa wa karira omundu ngahandja watjitivi. Otara omundu warwe omukaendu wasekama ok omurumendu ma uungura mara kaeta ovimariva konganda tjahaeta ovimariva konganda omukaendu autu okutara kutja tjii mbwae papa wa katjorive po uu ungura nuu imbio vimariva vyatjitivii aaa mbatjitivi mbakatuna ohauto poo mbatjitivi tjimwahahingirire kutja otjimariva mamuso kungurisavi pamwe mapeya aaa atjihana orukupo rwenu atjiyaruka rukwao kutja ongaro yomundu moso kwitjiwa ootjina otjinene tjimoso kurihonga uriri ngundee kwakupa omundu ongaro yomundu mara mapeya ovandu avetja aa mbwae undjizuva mohingire ovina ovingi ove kwakupwa kwatjitavi motjiwavii ami omundu ngumbasuvera okutaa ovandu uriri Mbatara ovanduu wahaama uriri motara ovandu kutja mavekaendavii poo mavetjitivi otara uriri kutja ovandu veposa ohunga notjimariva ohunga notjimariva ovandu mavepose, omundu ngwinaingo warwe wari amanangarasi meso kutjita nai notjimariva tji ingwina warwe wanandaasi nai meso kutjita nai notjimariva tji mara indi tjimweya pamwe otjovandu pumwakupwa amuya pamwe amutja mbwae o pay yandje onai yoee onai matutara kutja matutjitivi tuyenene okunana ondjiwo yetu noho nu kutja maa mapekaendavi mutara ponambo iya omundu asutwa poo wasutwa nai watjiti okamariva opuwo okuyenda oi kumoso kuyenda handje mwahingire, mehee imbo ourunga hinee hingire nawa hina kutjiwa hina kutjiwa nawa mbo mara tjimotjiwa ongaro yomundu nu ikuhonga kutja omundu ngo uhingiravi, omundu tjahahingire nomwano mbuvanga okuhingirisiwa irira ouzeu ove okutanauka kutja aaa imba mbazunda otjikando tjarwe hino kutjita nao metanaura ongaro yandje. Omundu tjehekuhingirisire nawa nu mapeya oyaruka oungura otjina tjo rukwao mena rokutja indi eye tjimekuhingira kunaove mekuhingira kunaove nepindoo poo matjitivi poo mwano onga ongaroye omundu ngeura uriri poo po tjimbakambura mama wandje mama wandje omundu ngwasuvera okuura uriri oongaroye omundu ngeura okuza kaaza uura uriri nambano omundu tjimuna ami tjimendjiraere otjina kutja tjita nai poo otjiti nai nu mauru ami hipuratene poo tjimepuratene mepuratene kutja mepaha eziriro kutja ove mouru ami meutu okuura noho meutu okuura naingo maziriro ami ngumbinayo tjimaatuurirasa oune ngmapuratene kuune kono tjiwa kutja katjikwatjike mapuratene kukatjikwatjike kono tjiwa ovandu matuurirasana uriri opuwo atuurirasana putwaurirasana tjitwamana okuurirasana oo kamuna kutja oo ok itjo tjiposa tjo katwaungura potjina mena rokutja matutjiwa kutja oviposa vi vihaha ovandu vihana ovandu oviposa vihana ovandu mara kana Konoo tjiwa uriri mara tjiwerihongo ongaro yomundu nu tjiwerihongo ngaro yomundu otjiwa kutja aahaa kana ngwi katu katuyenene okuu tjiwerihongo ngaro yomundu motjiwa kutja haa aa imbaa metjiwa kutja mama wandje uura mara hina kutja hina kuvanga kutja mama wandje maure meungura otjina oo ongaro ndjimoi nayo noho korukupo mena kutja motjiwa kutja poo orihongo kutja aahaa mbwae ongaro yomundu ndji kako uriri oo o hino kuyenena uriri ove motja tjiwakupu omukaendu omuhazendu oo ongaro ndjiuhina kuyenena okukara nayo nu poo mokara nayo rure ndutekipi ngatu tare uriri kutja omukaendu omuhazendu mokaa noo mokaa orure nduritekipi kuno mundu ngo ngundee omundu ngo kauta oku okupindikisa poo wautu okukukwihamisa omutima naina mbyeungura mena rongaroye kutja ami otjina otjinene tjimetja uhepa moso kutjiwa kutja ongaro yomundu ngwi Moso kutjiwa oo oruveze moso kukaa noruveze moso kukaa noruveze okurihonga ongaro yomundu kangamwa omundu uriri nu tjimeya komundu ngumoso kukupa poo ngumoso poo tjiweya komundu kukupa mena kutja motja o mundu ngwi movanga okukaa pamwe omundu ngumovanga okuu okuhupa naye movanga okutunga ondjiwo kuno mundu ngwi movanga okukurisa ovanatje kuno mundu ngwi uso kutara kutja tjiunoo ove tjiuno mbepo you kriste ongaro yomundu ngwi maiyandjere ou kriste momundu ngo poo nambano moutu kutja ngatuyende kokereka eye matja aahaa hina kuyenda kokereka tjimoraere ovanatje kutja haaa ovandu avehe po imba ndinondi poyandje kapena mundu ngumakara ndino atuhe matwii kokereka kononene kutja nao motjavii kutja aahaa ngatuyende kokereka atuhe ingo murumendu wondjiwo munikepokena kuyenda kokereka okutja ami etjetja otjina otjinahepero ongaro yomundu uriri ongaro yomundu maikuhongo ovina oviingii peke peke ohunga nomundu ngo noho mena rokutja taa tjitwatara nu ovandu twaungurwa Twaungurwa omwano warwe omiano peke peke nohootjovandu uriri kwete oveni uriri owete ovandu mbutwaungurwa noo ngaro peke peke okutja povina mbi avihe mbi nu utaa kutja ongaro yomundu umwe ihita ihita kuno ngaro yomundu warwe mara aihahiti kuno mundu ngwina owarwe nambano ove tjiuhena kutjiwa ongaroyomundu ngwi poo ongaro ye yautu okuku okupa omwihamwatima poo maikupe omapindo uri wapindika uri vikupindikisa uriri andae kotjaterwa okuya konganda okuzira koviungura kona kuyenena okuya konganda nokuye nokuye kutjaterwa uriri mena rokutja motja aee mbwae okuyenda konganda rukwao aee matukara moviposa vyarwe rukwao aee o ove omuni nao uu meheemena rongaro yomundu poo mundu wasuvera kuyenda ko ku wasuvera okuu hupa omwinyo uvanga okumianga miangwa nai peno mukandi wakatjikwatjike handje omundu watupuka maka mianga mianga omukandii oo mehee ambano ove tjiuri omundu ngwasuvera ponganda wasuvera ponganda. Mapeya okaa kuno mundu aruhe uriri kapeno kutja omandaha poo ritjatatuu poo euva tjikwatjike rotjivike eye uriri tjandje wasekama maso kuyenda kwarwe ombira maso kukanwa maso kuyenda kwarwe maso kutjitavi ove otja omundu omukriste komenene okukaa kuno mundu ngo nao handje wautu okuripura kutja mbwae nambano metjitivi nambano mekaravii poo metjitivii omundu wautu okuhandjaa noo vikwae iyaa handje oomundu ngwasuvera okuhupa omuwinyo makae kuno mundu warwe ngasuvera okuhupa omwinyo ove tjiwasuvera okuhaama ponganda okaa kuno mundu ngehaama ponganda mara handje ongaro yomundu moitjiwa katjina tjimorihongo morukupo irira ouzeu okurihonga ongaro yomundu morukupo mena rokutja nambano morukupo kai kai morukupoo morihongo kutja mamuso kukaravii pamwe mara komoorihongongaro yomundu morukupo amamuso kutunga ondjiwo pamwe.